Ya'á inixu taka nrute vidii fruta kukeru, kutu tukua china ján tu kue lima ján tukue vidii ján, mispero ján nduu tukavaján ndeya ján <hesitation> mandarina. <hesitation>